Eh! Gny vatohara moa, hany raha io. Io zany gny manome hany sady mamelo gny raha magnanay agnaty riaky ao. Io zany karazany fandehanandrozy, fihare ohatsy, karaza trano fialokalovandrozy vatohara io. Sady manome hany hoandrozy sady fialokalofa koa.